فما والله برشا أنواع متاع <hesitation> زهور رأيتها في حياتي، أما الأجمل يعني في فصل الربيع فما -الأزهار اللون الأصفر- الزهور باللون -ال- الأصفر، ريتها في حديقة، ريتها حديقة قرب منزلنا، <hesitation> ورود صفراء يعني حلوة برشا عجبتني اللون يعني منشوفوهوش ديما <hesitation> فتعجبت منو، وحبيتو على اللخر.